Muzlatgichda baliqni saqlash muddati uning turiga qarab o'zgaradi, lekin umumiy qoida sifatida, yangi baliqni bir ikki kun ichida iste'mol qilish kerak. Muzlatgichda baliq saqlash jarayonida havo o'tkazmaydigan qopqoqda saqlash tavsiya etiladi.